Ty fomba fitahirizany ovy io zane, lafa avy i nividi-niviliao iny, niavy antanim-boly ane de sasao reke. Sasao atao malio soa, diovy, i reke vitao madio soa re, de omeo masoandro kedekedeky heke ame zay maike reke, tsy lene, tsy mando. Naho mando e misy aze e, naho mbe misy rano i ave nisasane nete hiterake hahalo aze na ty hihinana ty biby aze.